Oime yave mopeti karapoa ovae yave tembiu keti oyerovarai jae jokaipeye jaema ou opareavaera iruretape ojo vaera gueru erei kirai pa omombeu jaereta opirae rarïko mbiteape jaema omombeureta oyope, kiapeko oime oï jokua tembiu, <hesitation> ipuere vaera mopetirami ojo guerureta.